ଜବ ହମାନେ ଏକ ମେଜର ବାଲେର ସୋଚୂ, ତୋ ଆମାର ମନରେ ବହୁତୀ ସିଂପଲ ସା ଔର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସା ଖ୍ଯାଲ ହୈସେ କି ଇଠୀ ହମାନେ ଉବଈ କେ ହମେସା ଖାନା ଖାଓ, ପୂରା ପରିଵାର ସାଥର ମିଲକେ ଖାଏ, ତେ କିତେ ମଜା ହୈସେ, ଆମାର ଇମୋଶନ, ପୂରେ ପରିଵାର ସାଥର ଔର ବହୁତ କିଛୀ ଜୁଡୀ ଥାଏ, ତୋ ଆମାର କୋ ହମେସା ଅପନାର କରେଂ, ହମେସା ଜ୍ଯାଦା ମଜା ହୈସେ। କଲକୀ ଇଠୀ ହମେଂ ହମେସା ବଚ୍ପନ ତୋ ହୀ ପଢଲୀ ବଡୀ ଥାଓ, ଔର ଇଠୀ ରହନା ଆମାର କୋ ପସଂଦ ଭୀ ଥାଏ, ତୋ ଇସ ମେଂ ଜ୍ଯାଦା ଆମାର କୋ ବହୁତ ଜ୍ଯାଦା ଅଚ୍ଛା ଲଗେ।